Jeece teleyǝ wǝǝ, wǝ ri rǝ otuiyǝ wǝ ri rǝ tɨkǝranyɩwǝ lo tuwǝ oturu tu ri ŋ tu pǝ ya pǝ lée yee wǝǝ a ya láa nyɩŋ rwǝ rǝ mǝrǝawe paa cǝ kǝ tɨ ǝ fǝ gaapirǝ ǝ mɨ ko a ka yɔ o, lâ gaapirǝ lǝŋ ke fii mǝrǝwe. Tu ru ŋ tu pǝ ya pǝ lée yee pǝ kǝ tɨ pǝ ŋ yee rǝ kǝ́ o wǝ́ a la taanɨ a láa kǝ́ pǝ ya pǝ lóo yo pǝ yalée yee. Pǝ láa yaa pǝŋ ri kɨ ya mǝ nyɩŋ kɨ wǝ ɓŋ ca lǝ̂ kpɛ paape e ke ce o mɨ ko ǝ kǝ́ kǝlɨ ɛrɨ mǝrǝ we o ŋ ro keeriwe a ta wǝ láa ya wǝ ŋ ca lǝ̂ kpɛ rǝ. Tu ru ŋ tu pǝ ya lée yee oturu ya yáa nyiŋ la ŋkpɛ wǝ yǝ ŋ mɨ karǝ otui ke lo mɨ ru rǝ kǝ́ pǝ ya lée yee tu pǝ ŋ kaŋ lǝ rǝ tɨraanyɩwe lǝ mǝrǝ. Yǝ mǝ yɩrɩ. Jeece wǝ ri ŋ wǝ ǝ kǝ tɨ e yi kǝ a mɨ tɛŋ nɛ ǝ lǝŋ koru mǝrǝwe le e fii wǝ ri tɨkranyɩwǝ lo tuwǝ yáa yɩrɩ wǝ; Wǝ láa ca lǝ kpɛ. Tu ru ŋ tu pǝ lée yee wǝǝ wǝ ri rǝ otukareɨyǝ. Paa mǝŋ a tɛŋ lǝ e fii mǝrǝ amaa a nyɩŋ nyiyǝ sa ka yɔ na gaapirǝ kɨ o ko tuu nyiye rǝ mǝrǝ we wǝǝ, wǝ ri rǝ tɨrɛ ko pǝ láa yɩrɩ rǝ ko wǝ ŋ pa tɛlɩ. Pǝ kǝ tɨ pǝ ŋ yee wǝ ǝrɨ bwerenigɨŋrǝ, ǝrǝ fǝŋ o, oturu pǝ lǝ fǝ pǝ la maŋ wǝǝ, oturu ya yáa yɩrɩ jeece oturu wǝ lóo poŋ a yɩrɩ paa mǝŋ e fii mǝrǝwe amaa a ka ta nyiye kɦ a pɔrʊ ŋwǝ wǝǝ, o ŋ roo nyiye wǝ ri rǝ tu pwereni ŋ ne yee ŋ nǝ fǝ ŋ no koonu kɨ ŋlǝ lǝ fǝla mɨ karǝ otui kǝ la ŋkpɛ la mɨ karǝ otui kǝ le mɨ ci la mǝ kaŋ lě epipǝ.